मिश्रदेव के संस्कृति जो होल आहार हजारों साल पुराना हे। आऊसाथ हे ए मन अपन संस्कृति म देवि देवता ल भी मानते आऊ ए काफी पुराना संस्कृति माने जाते।